في أحد الأيام كانت هناك أميرة عثرت على خريطة غامظة فقررت اتباعها، وفي صباح اليوم التالي كان يوم مشمس؛ فقررت هي وأصدقائها الثلاثة الذهاب في نزهة عبر الغابة، وبينما كانوا يتجولون، ويلعبون، ويتبعون الخريطة لاحظوا بريقًا غريبًا خلف الأشجار الكثيفة، فاقتربوا بحذر من البريق، اكتشفوا بوابة قديمة مغطاة بالأعشاب، والزهور.